Waykinhen meɗinon warde hipade e irlandehen. Kamɓe non, ɓe yimɓe eggahoɗaaɓe, honooɓe. Ɗun woni ko ɓe anndiraa e ɓettaade. Faa hannde so taariki leydi maɓɓe ndii ana haalee, ɗunɗon haala muuɗun haalete.